Telo akeo lakile hindesiko miaraka aminahy refa zaho mande iny, raika lakilena tragno mba sy hoe aran'ny mpangalatra zany trano, raika lakilena lakoro mba sisy ola ingainga akao de raika lakilen'arimoara mba sisy malaky lamba navalognanay sara akao igny.